Ny krika ndray moa zany mazava hoazy e, ataontsika hoe vaky pneu tômbily raiky de tsy maintsy mila krika satsia tsy afaky onjon'ny vatan'olombelo satsia mavesatsy bolongam-by iaby agnatin'io ao. De zany hoe krika zany, igny zany amin'ny alalan'ny fipaompenao ny krika iny zany mampiakatsy igny tômbily igny na de hoe tsy eo aza pneu. De afaky mamboatsy ny pneu anao de abekeo koa zany apetakinao le pneu de zay afaka alà tsimoramora krika.